Oka du ikweyi ko kagyahi ni gbni odu mo kamu gbagyi <noise> inmu gba gyo omo jinina mi ya yimu na gyo hin yaya mishu motu ni ny kada nu mu gboza ngwashika ikweryi ka gya him oni omu na kada la, owo za neshini awo mi yayimuko gbonya oaz na shi koma ka moe owa ogbonya ni oyehini owo nya neshi owo <noise> nya shse owonya shoba owonya wole owoneshi owionya mi yimu him owonya niya mu neshi hin gowe labi oya mo ari an kukya wowe neshi onya namiu ta kela ikwryi hi ma ni ny do ka hin walo ma ata yayo baya gya, ny pw gole walo atayayo baya gya ama ozaneshi ni yaka ikweyi honi owo nya neshi owonya shoba owo nya ni gotu kovunu Oni ogtu hin nami kuna, nyya yimu hi omeppe nu iyo naluni shumotu, oni nyya yogu mo oshumotu owimu koka tuhim oshi owuso danu owase nowa amo wa se nowa kiyi lilalo lowas se nowo ko to tu him ni owase nesshi nami ya kela kweyi him moma, owe be ko kiwa wohi owonya ni yayimu yiyawu neshi owonya ni gbo shi kotu owonyani gbo shi kowuso owonya niya yimu kela kowuso ifu kese mani own nya ni ami yayimu hin ni iyo louhin wiyo neshi oya liyo na nya kpa wiso nya ka koyozu ma baloni ozaha babese lo anya ni oya ma ilyo ame he yayese anya liyo okutuha yayese amanya liyo Oya mo iyo oza ni wo va ogba yi hin weyeye oyo moza ni oluni iyo ha ba mebe anu ma wonya ni oliyo oya mo ha owonya neshi ni owo shi kogboni iyohinnalo kuma wiyo <noise> ni ya gbolo iyohi ya viso yaweye ishinye okweyihin wogwogu. owonya ni ya yiwe yi owonya ni ya tela koko zalabi oni imo woni yagbonya kalabo koshi lo olabo koshi onya shi shini oyu ha woza labi ashe ya shoshi iyi odaka hi tole otuhi wo tulabi oni odokahin tole kopali oya gbotushoshe lo oya yimu ho bioni onuna dawo isina laba yagya ni lo oyi kaha koyezu wayi ni bayo ozaha yileba, aba nuna kiyi kawo damo amu gboza mamo ny wonya neshi ny womani ny womani onvna dawo kama wa gbo Awo iyayeha uaza neshi ole oni olmuni lo oshi ko gwayeho bio. hide ni kako. kha gyohim ma kuma ny ya gyo kpanu leba lo iyeye hin gyo, iyeye hingya oni awo miyaya gya kpo oyi non ya kwi sonya iyeye ho nagya iyeye koyinonya nagya, oni agyo gya kwo mo kpasha aba piokpa owo wa gya kanu ma lalo oji nakimo kpuse hagya oni ase shishini iyimu komaba yagyo leba leba owo niya yagyo leba awo do yayiho oma oya gebe ga yozalabi oma yagysalo oni khipi oya gbonya mo nyani mootu hin owaseni ya kula kponi kwo ease ni ya kla kpoloni ami kuma agyohi wase ni ya kla kpami nyyogu aba gyofolo kwe ozani woza khafo obutu kha nami doyo zano tubio nyya kada nu mo tumo tugbaba ami gya mo iyo za neneshi lo oni oyafehi shayawu shini ozanshi. Nawo sakani ka owo nya mo kela danu oyapwola ho, owonya na ba sho nuna kotulabi kpiyiwa kalo nyya yimuhin anu yayimu hi oni nye kaha ela ni gboko kha dala ango ni ala mo nya neshi shala doka, <noise> ase shishini ba shawo ko so nya ni gbome ngwtu so nya ni gbefu sonyani wo nya nowa so nya ni wonya nobi onyani woma onya ni woni oshawu kola mu oni oya ngwo biri gatole ho bgwi biri gatole ho ibri kamani ya labo kolayi ho ko ngwo ngwo no labo kola yi ho ko ngw ngwo mi anu ngunu watole, awo daw pini ngw mu wa tole la oni agyohin wasensshi ami agya kha mo otu kasusu ya pia ishini owo ma yimu loni ama ifu iyawu nana ma yeba gani ny mo jije miya yotu hin ya bia niye ya shobita loni oni oya yawu kponya odanu ishi. oza no ya ishi nye bawe ishinye oya ifu ko kela oyomani oka oyo mani enowiki oka oya nwa